Рӯзҳои ҳафта ба тартиб аз рӯзи душанбе оғоз мешаванд: душанбе, сешанбе, чоршанбе, панҷшанбе, ҷумъа, шанбе ва якшанбе. Ҳар яке аз ин рӯзҳо аҳамияти худро доранд. Одамон рӯзҳои кориро барои кор ва омӯзиш истифода мебаранд, ва рӯзҳои истироҳатро барои дамгирӣ ва вохӯрӣ бо оила.